Zane boddum, aadilaaku be vallirki ummatoore. Himbe lesdi mai do mari aadilaaku chaka mabbe, be do vallindira, be yida ko memi goto mabbe sam. Ardiibe mabbe bo do mari aadilaku be vallirki, bedo valla himbe lesdi mai masin. Be yida ko sunata be.